alomejor nijan tá iin totoní, pero tu ni kixaña ña nrua nrona ta alomejor, <hesitation> okunruna honesto para <hesitation> ujun siempre.